Noh, vitsa andaq latsilõ ei saaq, a no ma ei tiiäq, sundiq kah kuigimuudu ei saaq. Moblaq tulõvaq käest ärq kor'adaq ja vällä ajjaq tarõst. Sääne vanamuudnõ. Ma ei tiiäq, kuis tuu õnnistus, agaq esiqhindäst jah, niimuudu.